حيواني المفضل دون أي تردد هو الكلب، أنا أحب الكلاب أحب أن أكون مع الكلاب أنا سعيد جدًا بالكلاب، إنهم يفعلون أنهم أليفا، لا أعرف هنا نلعب هذا، أجد الكثير من الكلاب وهم رائعون، إنهم لطيفون، إنهم ناعمون، إنهم يغنون بشكل جيد جدًا.